الصراحة أفظل أمتلك <hesitation> مكتبة شخصية تحتوى على جميع الكتب المكتوبة حتى الآن، السبب هو أن الكتب تمنحنى فرصة للإطلاع على أفكار وتجارب متنوعة من جميع الثجافات والتاريخ، الجراءة تعزز المعرفة وتوسع آفاج التفكير وتتيح لى إستكشاف المواظيع مختلفة من الأدب والفلسفة وللعلوم والتاريخ.